भेलेक् बेलेक् बहुत् धन हेरि असे, मेकुरि असे। मेकुरि तो तो सभे भल् पये। एनकम् मेकुरि लोवेर्स् हो असे बहुत्। भहि हो पौ मेकुरि लोय है। किशु मने तो अमर् हि घरि लोय मेकुरि। मोर् जोन्ज् जोनि अगर् प्रेमिक असेल्, तहे घतोप् हेरि असेल मेकुरि अत असेल्। हरो इतियजोन् न से मोर्, तहे ततु मेकुरि जोनि असे। नतुम् के किनि से। ते बेलेक् बेलेक् तैपोन् मेकुरि होबो, एत तो होल् पेर्सिअन् चत्। पेर्सिअन् चत्, त अबिसोद् होल् सिअमेसे चत्। त अबिसोद् होल् मैने चून्। देन्, त अबिसोद् भेन्गल् चत्। भेन्गल् चत् होल्, भेन्गलोर् एत पजति है। त अबिसोद् असे फोएनिक्स् चत्। त अबिसोद् स्चोत्तिश् फोअल्। त अबिसोद् रग्दोल्ल्। त अबिसोद् असे भ्रितिश् शोर्थैर्। अरु त अबिसोद् अमेरिचन् शोर्थैर्। त अबिसोद् नोर्वेगिअन् फोरेस्त् चत्। एनक् बहुत् बेलेक् बेलेक् धोनो चत् असे। मने, हिन्ग् हो एत तैपोन् चत्-ए होइ। ते एबेलेको चत्-ए बोलि करो बहि।